mu ii gbansi wogaa gbansi wogaa rii ko sang, nyamm damn beud, neb gbad beu bu tii taa, bu tii geu, ii geu bu raa sikn lumu iiraa, in ningma mau gaa, bu raa nwum wol paa naa, nwum wolaa da lam, ana seng de pat, dii tuu maan be deu geu taa, maa ban kan lii naa, beu kii lamke oo, bid ann kamburaa baa kehn dii, seng de pat baa kan lii naa, yel gaa, maa leh gaa, oowaa ma taa, mu yi kpansi nwogu rii gu, yedda kaa bu beud bu daa bu rii gu, nyaam doru beu rii kpang deu beu rii geun dii, in ning mau ko gaa, ba liin neh-ba liin neh-ba liin neh, ya raaa betn jeh, an ning maa nwoga rii ko gaa, oowaa, maa taa, kumke maaa beh, lamke mabe, zong puktemu, ii mu pet taa, gbansii woga, yedda mu bee kah mu rii geun di. ma ko son mu taa, lam mu taa, nbe rii kpansi wogu gu, mu lii in liin haaa. Deung mu ko gaa, domin ii mu pet kpansi wogeu rii, nya kumke mabe, in liin beuraa, ari man deu pat, ii mu pet kpansi woga, ana mu ii geu rii ko, ko beu geu nwum wol ma geu kina re, seng dii le pat, woga rii waraa, ba liin geu yeb beuraa, baa liin geu men ligeu beya, odkuvel beu bu yaa rii senu, ba bu kan pii naa, dai kan lii naa, baa ko dai lamke kii naa. geu yedda abu ko, bu lii bu kii lamke ri kiini, oowaa maa taa, mu ii kpansi wogu rii liin beya, seng dey pat, kumke mabe zong puktemu, na kumke mabe keu yeb bud taa gaa, geu odwal be beu raa, dai kan yana, ma bu kan pii nii, oowaa ma taa, mu yii, kpan sii wogu liin beh, seng de geu pat, na kumke mabe ruu, <noise> odkul beuraa, ma geu mu bai taa, ana mu yi zong naa an liin be abu puktemu rii, mu ii taa, kpansi wogu rii, am ko n'ii'i gu. Ngeu-ngeu ahn geeh, nlii ngeu ahn geh, nda lamke oo kiinaa, geu yedda mu baa rii kiini, kah bu beud bu geu yam dii geu taa, bu lii seng tooraa, seng naaraa, yel gaa, ma ko mu pah taa, ana rii mu kii lamke oo tun bob mu rii bengsii ruu, har kang ya mu pah vana, har ya mu leb yeb beuraa, dak kam geu mu geu kanu, muri taa lii naa geu yebbeud taa, odwal be beud ma bu yai geu murii bu taa pii naa, domin baa ko, bob baa lii anaa mu lii rii, amko nbob nmaa geu aah kiini, biin man geu aah kiini, domin nwundu gu baa gab bin geu woga kah bun bit ii daa bun dii, nyam dam beud dii, vom nab lokaci beud ii geu taa, neh beud dai ehmmaah bil gong-gong-gong, yaa aah raa kan wlaa, kpansi woga rii sen geu, vom badn naa rii maa seh, bue daa beun vom badn dii gu, wogu oo kpansaa, neng gbaad da bun dii gu, vom badn dii gu, beu daa beun wogu oo rii, bu geu bu saaa kpansaa, mu rii taa baa naa, odkuvel beuraa, bin allin kanu, bingeuning kpansaa. yeb beud bob ba pah kanu, bah ko wundu gu aah ded beu yaa, bu nebaa bu viga zong aah beu rii gu, wogu abube geu nii? Wogu abube geu beu saa taa, vom badn dageu gu, kah beu raa, geu doh beud taa, vom badn wogu rii taa, aah geu aah rii san dii, abu ko kang bu zaa bu bob, Toh mu bai taa, mu baa, ai bin manin ana neb gbad beud aah da beun dii, abu ko bid beu teu manaa, yeb beun beud diin ben gu, keu nenaa beu beya kah beud ari man dii, yeb beud ko dai paan aah beun beya beun man dii, nwundu gu ya dai yeb ba bid baa naa, yeb baa beud ko yaa dai, yeb baa beud baa naa, ouktema rii da em geu aah kiini, yeb beud bu yid anaa kah beu bud beu nyam doo rii gaa, aah beun beun benaa nah beum beud nou, kah beun beud nou, yeb beud ko bob baa beh aah beun nou, wundu geu baa ko dai baa naa ai nin dii geu nah mu ma kiini, mako anaa mu bob naa mu maa rii taa, toh mu rii taa baan bin manen geu aah kiin, mako anaa, mu kii lamke kpansii wogu rii, mu lii ko, deung mu turuu gaa, maa liin seng leh pat, maa geu mu jeuw ko gaa, mu iiuw kanu, mu liuw kanu,